'On 'de or :mor 'kwi'nehbo: 'nynor 'o or 'wluh 'kwi'nehbo-a wlaa bo, 'de 'on 'de 'bli 'de 'on :ku-dih, deh :eh kkorn-a dhih 'de 'on ybeh-a 'on 'de-a 'bli wlu-' me 'o. 'On :baa' :dao' or :mor buh+ 'zorn-yu: 'o, 'on :baa'-a :baa' or mor duh+ 'zorn yu 'o, an klehkpeh 'on se 'de on bo ku-dih, 'an 'worn :an-a' wlu-dih jorwor 'an 'worn 'an po-uh, jorwor: 'on 'de-a wlu mo-: :an zi deh 'jeh 'de 'on 'worn, mo-: 'on yubo: deh 'jeh, mo-: :mor :on 'dhu 'on 'worn :on 'de 'o :ka deh :daa eh no 'dlu bo mu-eh, :mor :on se 'on :gwluhuh' zela: :eh :mor po 'kwi wlu 'o, :mor :on 'da :an po 'o 'kwi-a wlu+ :en :ne-a 'o, po 'kwi'nehbo: wlu 'jeh, 'an mu-uh :po 'on 'ye-uh bo-dih zela:. <hesitation> mor :on 'da <hesitation> po-ih 'de 'kwa-a wlu+ 'di 'an mu 'de :po, but 'on 'de wlu mo-: :zio', mo-: 'an po. 'Kwi'nehbo:-wlu: on :korn 'o 'ton. <hesitation> 'on se 'de 'on :baa' 'bli :ku-dih. 'On :baa'-a :baa' :or :ne-a 'o 'on se 'de or bo :ku-dih. So <hesitation> 'on se 'an 'bli wlu yubo: 'nor 'on 'de 'bli 'on :ku-dih-a, 'on 'de-a 'bli :wlu mo-: 'an po, :yee' me-: :korn 'on 'ton, 'kwi'nehbo: :"wlu mo-: :korn 'o 'ton.